Misaotra anao aho, tsy aiko izay ataoko raha tsy <hesitation> hisy anao satria raha tsisy anao teny amin'ny hopitaly aho dia niady irery teny, ary mety tsisy fivoarana ny fahasalamako fa ianao no nikarakara ahy.